Siesiara <noise> no mennyɛ edwuma ntsi munntum nkyerɛ dɛ ntokura dodow dei anaa dodow dei na ɔwɔ beebi a meyɛ edwuma. Na mom sɛ da bi mepɛ dɛ meyɛ edwuma wɔ beebi a mepɛ beebi a ntokura dɔɔso ama mframa papa abɔ ewura beebi a meyɛ edwuma no. Ndɛ "A.C" ahorow yi a aba yi ayɛ a nnyɛ adze a m'enyi gye ho ntsi sɛ minya beebi a mframa tum bɔ wura dan ne mu ma maa m'ahom ka mo ho a nkyɛ m'enyi bɛgye.